Ñég he du ndi uhab ma mo, uɓurma mo, uyósirma mo, umadama túmna a gileer ma, unan túm wéde, <noise> uman lot umada yaa diliin yóo.